Salama alikum, hande mi defan nyiri butali be haako fullere. Ha nder fullere man mi beddan liddi be-be kusel, Amma mi anndi mi nyaman taso nderke defugo ɗo, gama mi waawi defugo, se to on metti haako be nyiri ɗo. Amma ko mi defata pat vodan bandu, beddan eeyam, beddan semba. O non kam se to on metti veli wallahi.